आज के डिजिटल युग में हम सब अपने विभिन्न खाताओं। और डेटा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करत हैं। चाहें वो ईमेल हो, सोशल मीडिया हो, बैंकिंग ऐप्स हो या अन्य ऑनलाइन सेवाएं। हमारे पासवर्ड हमारे व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए अहम सा होता है। हमें बहुत जरूरी है कि पासवर्ड को मजबूत बनाओ जाए। ताकि हमारी जानकारी हैकर्स तक ना पहुंचे और सुरक्षित बनी रहे। सबसे पहले जो काम कर वो चाहिए की लंबो पासवर्ड चुने। सबसे पहले हमें अपने पासवर्ड की लंबाई पे ध्यान दे वो चाहिए। एक मजबूत पासवर्ड कम से कम बारह से सोलह को वीबो चाहिए। जितना लंबो पासवर्ड हुए उतने ही में को ही को कैश कर वो कठिन हुए। और मजबूत पासवर्ड बने हुए के बाद उनको समय समय पर बदल रहा है। ताकि क्यों को यह पता ना चल पाए की आपको पासवर्ड वही प्राणों वालो नहीं है। नव पासवर्ड बनात रहे और उनको याद जरूर रखें।